آ نفضل نكون أنا نكون رياضي مشهور أما فنان واش ندير بالفن أنا الرياضه تكون مشهور وتعود عندك دراهم مرفه يا خويا كيما الجماعة ذيك لي مرفهة كيما كريستيانو رونالدو كيما ميسي مرفهين وعندهم تأثير هاأنا نتمنى نكون عود رياضي مشهور ونعلم الناس خاصة كيما ر-رونالدو إنسان محترم عندو العايله ومايعلمش <hesitation> خاطيه كوكاكولا وخاطيه ذوك الحوايج الفاسده.